L’Australia havi na cultura giuvani e dinàmica, nasciuta di na società d’immigranti e d’influenzi britànnichi e un pocu olandisi e indìgena. Nun s’hannu a scurdari li culturi aborìgeni, chi sunnu ntra li chiù antichi di lu munnu. L’amuri pi la natura è forti, la genti ci teni assai a la spiaggia, lu sport e la vita a l’aria aperta. Lu tonu ginirali è rilassatu e informali, cu un sensu di cumunità ca spissu si senti nta li cità.